أجدم هواية عندي هي الكتابة، نحب الكتابة، ونحب الرسم، يعني من وأنا صغيرة نجعد نكتب- نكتب، ولا نجعد <noise> نرسم، نحب نرسم وجوه ناس أحيانا تزبط <noise> وأحيانا <hesitation> نرسم طبيعة، حيوانات، أحصنة، ونحب نكتب قصص على ورق، وندير عوالم خيالية يعني.